Tedii nida xonxa, ta xheiuno na'á, kuxhino ná un nakinino damanó ho dono ná nakininó ko tinda xakú kono kono kidii no xhunta xakidinó ho <hesitation> hom nrida nitonxó.